Ndaldoꞌ man yu lo gitslyu, ber naꞌ man yu or sdzeꞌbná lo nak maꞌl, bitser lo wenda xluꞌw man, yu or dele tigolpa ba xwiyná maꞌl gatsla g̲akná lo yu nup gilsdzeꞌb ldoꞌná or ba xwiyná man knu, ñana nakda maꞌl man nika zinkë bekwaꞌn guꞌnnma sinda lëꞌkga ña maꞌl sdzeb loma or ba xwiyma. Gana chut nanda xkuꞌn yu or sdzeꞌbná lo mzinna ñana nakda man knu man bekwaꞌn guꞌnnma nika nakda man knu man gowye sinda diꞌltsa ba xiyma man knu guꞌn c̲h̲uꞌnn man knu nak xnusa xc̲h̲oꞌn loma, ber or lëꞌma xwiy mdzin lëꞌkga gatsla c̲h̲akná bitser stibu lo zak wenda xluꞌw mzin bitser ic̲h̲ë gunu sdzeꞌbná lo mzin gana bitser giendc̲h̲a chu man sdzeꞌbná lo, ber dele ba xwiyná man c̲h̲eꞌn nika dele sdzeꞌbná nup xgëtná man c̲h̲eꞌn, or knu xded c̲h̲apná balor xgëtná man. <noise>